Izy kôa ke hoe an-tegna very tam'tany tsy hain-tegna, <hesitation> magnontanintany ôlo, magnontany pôlipôlisy am'làlagna regny izy kôa ke misy avy eo amin-jainy amin-jay moa efa mivoàtra be iny efa tsisy application tsisy igny efa misy le application le le resaka le an-tegna tsy mahay làlagna foagna igny fao zahagna fa tsy very ery an-tegna.